जक्का सोनर घणो बनाया करा है बू ही बनाया करा है। बनावणा बड्ड मंई रत्न जडया करा है। रत्ना नौ प्रकार रा होया करा। रत्ना लगावणा वास्ता सोनार कंण जया करा है। अर सोनार घणा मता रत्ना लगण घणा पुटा दिया करा है। अर रत्ना नौ प्रकार रा होया करा है बिनमा लाल पीलो हरों कालो धोलो नीलों का ही प्रकार रा रत्ना होया करा है। पर रासिया रा हिसाब ऊ भी आ कम्म करया करा है इन्मा काही ही प्रकार का रत्ना होया करा है।